Horre atiuu bueno ka'ana casu menna horre kuuna débil ndeeku cuerpona tiuku tee naakaajndo frutas y verduras kaando in ya'a kuii a in chinana daava'ando ku marchantendo te kdando tiuku horre ja atiuu ja kaajndo pues jiaa daava'ando ndii in ko'o te daakeendo la'a ndiute la'a ñiin tee jiaa ku tradición ku ñuundo tiuku tee kaja ka'ando o maa verdura lechuga o in vaso diikui tiuku naako'ando tiuku tee jiaa taaxixi fuerza la'a tiuku ta ku huelundo ja tnaanuuxe'enu kuuñaa jiaa tiuku tee jiaa ada'aña pues kdanu ju xeedena ja ku papána tiuku tee ndiikui jiaa dava'ana dakuiidina te xeena tiuku jiaa kuja ka'ana.